من احسن المشروبات المفضلة عندي هو التاي و الا تيزان دونك نبدا عاملة بول كيفو انا نحضر فيه شي ما فيها جست طرف ما نحطو يغلي معاه اذا كان حشيشة التاي و الا طرف حشائش و اعشاب و نحسهم يدفيو حتى في الشتا و يبريو معناها حتى كي تبدا مريضة شوي تبرا